No näütüseq nuuqsamaq, tai muudu suppõ tiit, sis panõt kookospiimä sinnäq sisse näütüses koorõ asõmal vai sis noh piimä asõmal. Ega ma muido ei tiiäki, kuimuudu. No kookoshelbit ilmselt saa kah määntsegi makõ as'a sisse pandaq, vai pääle.